A nuyila, dʊʊma suwagɔ nuyila jəjalən ləbi ma jə feka gən fəka. <hesitation> daga kwaltəmo gəmi twam nuyilagɔ jə kagən a suwal na ja ka twam nuyilagi,. sai <noise> ja wɔɔm yɨlagɔ ja wɔɔm yɨlagɔ ja wɔɔm yɨlagɔ səla ja kwal nuyilagɔ na ja kwal. nuyilagɔ na ba ja suwa kwaləni na kwama nuyilaga bɨɨ, kebɔ wʊni kənkɔ dama fəto ja biyo nuyilale nən kɔi, diigəni dadiyabɔ gə kəso kəso nuyilagɔ, nuyilagɔ a bɨɨ səlbəd səlbəd sai ja kəso, ja kəso ja kəso ba ja swagən swai kanga jə swam jamolei səla ba ja tuu, na ja tuu nuyilagi sə ja dou ja be nən a lɔ na ja be nəngən a lɔyo na yaja nuga lai <noise> kwamag;o. Mi tanigɔ wo wʊni dʊʊmo gə tule nəngəni ja tultul a nel. Na ja tul a neli ja. na ja nugagəne na ja tul neli ja fem gən ja you ja som, na ja somi. To nɔɔga diyem a diyo a diyo adiyo sag sag a jəgəm telo, yəla tal a kəla nʊga na nuyilaga bɨɨ ja gagai dwaamo dəng dəng gənɔ sə ja maltəgɔ ja kanəngən nan ja nə dəm nyi sai nɔɔtəm mwe daamə be fətole kənki dadiyabɔ ja jwiyo nuyilagɔ lara larai, na ja be fetəm gəni ja sʊgən sʊg a tani na ja sʊggən a tani sə ja benən na yaja nuga lai wʊni kənkɔ nwang wo nwan faləng wo ko nwang dwaam. Kanga nɔɔtəm dadiyabɔ gə maalei na ba ja sʊg nuyila ga tani, ja som ja fem gəni. Akwai nʊni ja nuga gənle nugai sə ja fe ba ja sʊg a tani, səla ba da nuga gəni. Na ba ja ja ja sʊg gən, ja diyem ja diyem ja diyem ja jəgəm telo gwam sə ja tala kəla sə ja nuga gən. Na ja nugai, jə səg nuyila gi ja təg, la ja feka daalagɔ. Daalani dʊʊmɔ digəni jə ten jingi, na ja ten jingi gəi, ya ja tal jingiga kəlai, ya ja tal daala ga kəla ja tuu kanjəl kaya daalagɔ bə tattase təbɔ tamatur ja tuu ja tala kəla, a bɨ ja taltə jingigɔ təgo a bɨ ja be nən bulagɔ ja tal tanɔ ja mʊrka nəngən. Na bɨ pər gwam sə ja dou nuyilagɔ ja təgai sə ja maa daalagɔ ja yalala təgɔ dəbəl gənɔ gəm. kanga dadiyabo’ ga nugam nuyila jinolei.